Aroata mopeti, seroke regua, esa opaetei roe roparaviki, jaema ,araja, taiko se paraikiape, ayu seretapeyae serari ayu avae yave aipeata pipe, erei mbaetiyave oimeta kia oi seretape <noise>